Raha hinga a Siberia ndraiky zaho a, akagny monko arô mangasiàka raha vimbiniko avy aty zagny a, mivibina akanjo bà zaho, de mivimbina manteau, patalogna atao amin'ireny patalogna migagognona reny de bôty de sa dino koa gants de fangalagna sary.